Fan̈anaovako desera zen̈y ninaka? Alaiko zen̈y raha jiàby voankazo jiàby tiako aharo in̈y tapatapahana tsy asiana siramamy aharaka iaorty araiky tsisy siramamy koa fa izy edy ai. Sady mahasalama, tsiron̈any tsy miôva mbola biàka raha io mihama-mihamasiro fo, karà zen̈y.